Velosipedning asosiy qurilmalari ramka, g'ildiraklar, pedal tizimi, zanjir, tormozlar va ruldir. Pedal tizimi zanjir orqali orqa g'ildirakni aylantiradi. Tormozlar esa velosipedni to'xtatadi, rul esa yo'nalishni boshqarishga yordam beradi.